Egaq maq ei tiiäki, mink jaos nõnasarviguq umma sarvõ pruukvaq. Ma mõtlõ, et äkki tõisi nõnasarvikidõga võitlõmisõs. Esädseq näütüses kaklõsõq imätside peräst, tuu um jo harilik asi, midä iks tetäs eläjäriigih, imätside peräst kaklõminõ.